Mwenga, mbiyi, tatu, nne, shano, sita, saba, nane, kenda, kumi. Kumi na mwenga, kumi na mbiyi, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na shano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na kenda, ishiyini. Ishini na mwenga, ishini na mbili, ishini na tatu, ishini na nne, ishini na shano, ishini na sita, ishini na saba, ishini na nane, ishini na kenda, thalasini. Thalasini na mwenga, thalasini na mbili, thalasini na tatu, thalasini na nne, thalasini na shano, thalasini na sita, thalasini na saba, thalasini na nane, thalasini na tisa, thalasini na kenda na arobaini. Arobaini na mwenga, arobaini na mbili, arobaini na tatu, arobaini na nne, arobaini na shano, arobaini na sita, arobaini na saba, arobaini na nane, arobaini na kenda, hamsini. Hamsini na mwenga, hamsini na mbili, hamsini na ntatu, hamsini na nne, hamsini na shano, hamsini na sita, hamsini na saba, hamsini na nane, hamsini na tisa.